<hesitation> singapur gonga ko anndu mi, ŋamduji maɓe ɓeeten tayikoƴol, ɓootari, yiraɗe, <hesitation> ɓe yimɓe dun ɓornotoɓe kadule hono weste heb. <hesitation> Ɗee nokkuuje fu wanaa non nokkuuje ɗe neɗɗo yehi e muuɗun walla waawi sifaade sanne sanne.